A bun lɛ wara ma yɛ wabe a bwa um mabe ma le mali wabe a bwa o ho do ma mu suitra ma han mama ma ho do'oro ma ni vemu um mani ɲa'anu a bun a wabe dirobe ma tete mu beso fa mu yibɛ wa'a a wese mu yi wa'a se ma tete bani coza ma lui ho danu um mu sin ma tete a di ho do ma mu su'i nɛ wa'a ma tete ma mu venu <hesitation> mɛ co mu we di dɛ mu we di ma tete to me ya a be han diaso si mu han dia wian wa rɛsoran ɲusin yirawe a bani coza lemi mana dana